जू कुत्ता वंदा ऊँ त हमेशा अधा घंटा से द्वि घंटा तक कसरत कने ज़रूरत वंदी जू ऊँगी नसल और उम्र और स्वास्त्य पर निर्भर करदी हमेशा व्यायाम कन से जू कुत्ता वंदा ऊँगी मानसिक और सारारिक स्वास्त्य बढ़िया रौंदू।